Iyo jadi ini beta ada mo carita sadiki tentang beta pung tamang-tamang bae yang dari dolo-dolo sampe sakarang. Kalu dolo-dolo tuh apalagi waktu masi skola-skola tuh katong tamang-tamang masi banya. Apalagi waktu masi sd, smp tuh tamang-tamang paleng banya. Setiap hari tuh pulang skola tuh waktu masi sd, pulang pigi barmaeng ditamang pung ruma, smp jua bagitu lai. Pigi batamang-batamang tuh sampe sapulu-sapulu orang lalu pigi di tamang-tamang pung ruma yang paleng jao-jao. Apalagi kalu ruma didekat kali, kali baru ada batu-batu basar seng laeng itu su dapa katong tuh ada su ma-mandi di kali, baru su balompat-balompat dari batu basar-basar tuh. itu <hesitation> barmaeng sampe sore baru tunggu mama-mama deng rotang datang cari katong baru katong pulang. Itu waktu kacil-kacil. Kacil-kacil jua kalo di ambon nih, kalu tamang-tamang seumuran katong, waktu sma itu su mulai-mulai pigi maeng internet. Dolo-dolo tuh balong pung sandiri dirumah tapi pigi di warnet itu sma. Pulang skolah tuh sumulai baku panggel tuh pigi dudu diwarnet satu jam lima ribu, satu jam lima ribu tuh dolo-dolo tuh mahal. Jadi musti baku tamba, baku tamba uang yah kalu ada lima orang, lima orang tuh satu orang saribu-saribu barmaeng baku-baku ganti. Lah satu jam tuh mo rasa apalai, barmaeng balong apa-apalai su ganti, balong apa-apalai su ganti. Baru paleng banya cuma dudu cari lirik lagu. Dolo-dolo waktu sma tuh jaman-jaman radio jadi suka pigi cari lirik lagu balom ada. Balong ada kaya skarang lalu, nonton di yutub saja suada vidio deng akang pung lirik-lirik. Jadi dolo-dolo sma tuh karja basar tuh cuma par pigi cari lirik lagu diwarnet alasan kata mama pi biking tugas dolo padahal bagini supigi dudu diwarnet sampe malam-malam baru pulang. Nanti dapa tanya bilang kata tugas banya jadi dudu sampe lama barang tugas talalu banya. Ibu guru kasi tugas banya padahal seng tau kata ini ada dudu biking barang yang kalu mo pikir-pikir jua akang seng ada pung guna. Itu waktu skola-skola waktu sma, sma tuh namanya masi kacil-kacil pi barmaeng masi kalelerang, pigi ditamang pung ruma pardidu kasana kamari cuma par dudu-dudu lah carita orang. Kalu seng lah carita cowo-cowo deng cewe-cewe, sumulai suka-suka deng naksir-naksir, nah itu pas skola-skola tuh. Nah pas kulia nih yang tamang banya lai tapi sumulai bapili-bapili, sumulai ada geng-geng deng grup-grup kalu. Talalu banya nonton televisi deng drama-drama tuh makanya mo biking sama deng bagitu lai. Batamang cari tamang bae lalu seng baku sanang deng tamang-tamang yang laeng. Nah yang bagitu-bagitu tuh yang biking katong pung pertemanan tuh labe dekat jadi sampe akang tabawa-bawa sampe katong su basar-basar nih, sampe samua su sarjana sudapa pekerjaan tapi masi tetap batamang bae. Jadi kalu beta sandiri beta pung tamang bae tuh, dari tamang-tamang yang kulia dolo tuh sampe sakarang tuh katong batamang bae samua su dapa karja su dapa hidop masing-masing su kaweng, su ada pung ana tapi tetap masi baku kontak biar kata orang bilang kata jao dimata tapi tetap dekat dihati. <noise> lalu beta tamang bae sakarang bukan cuma tamang-tamang itu sa, kalu katong karja kan katong ada karja deng tamang-tamang yang laeng lai. Nah tamang-tamang ini-nih kalu bilang rata-rata umur su seng satu umur lai kadang ada yang lebe tua jao dari katong, tapi ada yang jao lebe muda jao dari katong lai. Nah ini yang yang kadang-kadang memang katong perlu menyesuaikan diri karna seng samua orang apalagi deng umur yang beda-beda katong pung pemikiran sama, katong pung cara pikir sama, katong pung, katong pung cara, cara hidup juga beda-beda jadi itu katong perlu sesuaikan supaya seng terjadi hal-hal yang seng bagus jadi kalu bilang tamang bae sakarang ini katong deng tamang-tamang yang su ada lalu deng tamang-tamang baru didunia karja katong perlu untuk selalu terus saling baku mangarti, baku jaga, saling menghormati, lalu apalagi kalu mau karja seuatu atau mau berkegiatan ka mo-mo-mau ada pekerjaan itu musti saling baku mangarti karna kalu seng ancor lebur pekerjan bisa seng selesai. Jadi itu saja carita tentang beta pung tamang-tamang bae.